<hesitation> Momba momba kolontsain̈y ndrô Nizeria àby io zen̈y irô io zen̈y fianakaviandrô, ten̈a ny mivelatra. Avô maro ndreky manan̈a lafety karikarainy maro zen̈y irô karà atôny mariazy. Matetiky zen̈y mariazy amindrô ten̈a ny fety maventy ndreky maresaka, ndreky kolera maro feky aminy raha zen̈y. Avô irô Nizeria àby koa zen̈y anisany malaza aminy fahaizana <hesitation> manamboatra raha bôka amin’ny kakazo izen̈y.